هأعيش طبعاً من غير الحاجات اللي هتبقى ملهاش لازمة. <hesitation> يعني من غير اللابتوب من غير الموبايل من غري تكييف وهأبقى قاعد فاتح الشبابيك، <hesitation> هأحاول إن الأكل مثلا يبقى دون أي حاجة تستهلك كهربا <hesitation> فهتبقى حاجات <hesitation> مفهاش تكلفة عالية، فالموضوع ككل أظن إن هو ممكن يبقى <hesitation> تجربة لطيفة تخلي الواحد يبقى حاسس أكتر بفايدة الكهربا.